Агар дар рӯи қолин доғ пайдо шуд, аввалин қадами муҳим мебошад. Яъне бо тезӣ амал кардан аст. Чӣ қадар зудтар тоза кунӣ, ҳамон қадар доғ осонтар нест мешавад. Аввал, агар доғ тар бошад, бо латтаи хушк ё коғази нӯшон нарм нарм оби зиёдатиро ҷабида гиред. Баъд, ба як зарф оби гарм ва андаке собун андохта тоза кунед.